Naissegga sapingnge sibawa bembeq e rupai punnana. Engkaga passingerenna sapingnge sibawa bembeq e lao ri punnana. Ero sapingnge sibawa bembeq e, nisseng rupai punnana. Nasabaq, ero telippanrewi essosso. Engkaga passingerenna sapingnge sibawa bembeq e lao ri punnana. Naulle engka. Nasabaq, ero punnana telipanrewi essosso. <noise>